Ah, anao tato ho ato zao zay ba raha sy hita, da rekitry anao amin'io asanao <hesitation> io avao, eny io gne ka sy hifanomezansiny satria akign'io ohatry sara, rehefa hitanao hoe raha anao da mila miasa mafy anao ka f'da ny zavatra hitako aloha zany heriherinandro e roy heriherinandro zay enao da tena niasa mafy anao ka.